Preferirìu esi ën scienziato përché a pö dëscörzi dë coze ëmpurtanti për la salütte, për l'ambient e përché l'art a m'entresa propi pa, capisu pa ël sens di cuader e m'pias pa dizegné, pitüré e alura preferirìu ese ën scienziato